<audio distortion> asia resaky aloha da misy gny sakay, misy gny tongolo tamatesy, misy avao koa gny gingembre, sakaviro zay, misy gny kotomila, misy gny ah tin. Zay angamba.